أول شي نجمع الأدوات اللي نحتاج, ورق تغليف, مقص, لاصق, وغيرها, ثانياً قطع الورق, ووضع الهدية في منتصف الورقة, ثالثا, تغطية الجانب <hesitation> من الأول- من أول ال- ب <hesitation> أوراق جميلة, رابعاً تأمين الزوايا, خامساً تزيين الهدية’ بإضافة شرايط ملونة وغيرها, سادساً, التأكد من مظهرها اللي أبعاه.